अगर आपते आसाम तरिका से ऑमलेट बणौण त मै आपते बतौणूं छूं। एक गिलास मां पलि द्वी अंडा फ्वोड़ि ते डाल द्यवा। तेमा थोड़ा सा प्याज काटी ते डाल द्यवा। तेका बाद तेमा हल्कू सा टमाटर डाल द्यवा। अगर धनिया छौ, धनिया पत्ता हल्का छ्वटा काटी ते तेमा डाल द्यवा। तेका बाद नमक तेमा डाल द्यवा। हल्कू सू मसला तेमा डाल द्यवा। हल्दी अगर व्हो त स्या थोड़ी सी ज्यादा रौख्या। सब्बूं ते अब मिले द्यवा आपस मां चम्मच से और तेका बाद तवा मां हल्कू त्योल डाला।। तेका बाद त्योल जब गरम व्हे जलु, तेमा खण्ये द्यवा पूरा गिलास ते। थोड़ी देर बाद, एक मिनट बाद बढ़िया ऑमलेट आपा सामणि बणि जलि।